Nucoza curulu mi zɛrɛ sirtu ɓa zeni-na abɛ miniyan za za na ami ji za um ɓa twa taa faamu ɓa twa ta ɲan a pinno be ɓa twa a pinno be nga ɓɛ ma'omi za na aba ɓɛ miniyan bwa ɲan ɓa ɲan mibin ho muyɛsi un miniyan an woro ho dimiyan awa we hee a fɛn bin oyi to zo oyi cu zo a bosi ho dimiyan o tawɛ a o dɛra lo edikasiyon lo conporteman mu wiɲan ma le uwe na lo yi cara o uwe jenu ma vemu lo ɲan yi ɓɛ cara to o ma zin mɛ lo yi cara mu a ɲin ape apo be wure to bunna curulu we prefere ami ɛsi mɛyɛ obɛ marz to mu we zanni curulu